Hitanao leroa, za tary nahita olo tsy haiko avy torana donko zio tao tsisy zaka tadidiny aby izy amin'io fa kaofa hitako ndraiky izy de izy taitra, taitaitra be tsy haiko hoe karakôry aby nahataitaitra azy fa bakeo izy nokalmeko, izy nanontany aiza moa za ty ai? Anao io tsy lavitra fa eto to, de ça va bôkeo zany.